Oli babé néni ucaméén gakuhul ékuhum, aw béŋa jilé jara ékuhum yayu nuŋa yo urudo jawjo, nulaw ékuhum yayu; émalum yaamé ñadéree yo bé malulo, néni émalulo, ékuhum yayu bépégulo, gapégumi nuraaw go miin guju gupégulo.